Sohõ tuuri ɲya izey no araŋ na ay hã matekaŋ i go da, tuuri ɲya izey i ga baa gumo zama tuuri ɲya ni di day Manguro goono, Goyba goono, kashu goono, Kankana goono, kanay goono, <hesitation> mate no i ga ne a se wo daaray goono, Kooro daaray goono, Abbul yaŋ kulu goono, Timatir yaŋ ɲgay bumbo i ga ni ɲwa zama i kulu ga hay no, Yalo yaŋ kulu goono, Ayaba yaŋ kulu goono, hayay wo kulu, ɲga no hayay wo kulu, tuuri ɲya ize yaŋ no, kaŋ i ga ka'ka ɲwa ni ma ni hinfaani i ga te ni se ni gaa hamo ra ni ga ɲwa. Amma ir laabo sohõ tuuri ɲyaŋey baa yaŋ mey-da-mey i bu, afallaŋ fallaŋ ka bara a se no sohõ ir laabo ra tuuri ɲyaŋey i si baa gumo balle izey bor ma ni laasabu i ma baa gumo. Amma won kulu kaŋ ni du hayay kaŋ ay laasabu ra won kulu kaŋ ni du ni ga ɲwa baani samay a ga te ni se muraadu ni gaa hamo ra. Amma sohõ zamano kaŋ ra ir go, da ni koy ka saba nda ni ga ka hinne no ka ɲwa. Amma sohõ wadin si no da ni du wa ka ne ni ma kaa toh ni wane no ni ka da i du nin ka di mo ni di i ga ni ɲwa nooru matekaŋ ni man tammahan i ga te ni se. Zama sohõ ir furo laasabu yamo ra, kaŋ sinda ton-toni kala day boray halci yaŋ.